ځینې سبزيجات په کال کې څو مياشتې په بازار کې وي. لکه ګاځرې، پټاټې، او پالک چې په ژمي کې ډېر موندل کېږي. ټماټر، ټيپر، او بادرنګ بیا په دوبي کې زيات وي. کدو، مرچ او ګوبي هم معمولا د پسرلي او دوبي په موسم کې وي. دا ډول سبزيجات د موسم سره سم بازار ته راځي او تازه وي.